Soo itsindi ifai tsuwa awu rherhe niinu iden inu azei aj azezerhawɔ ai yika nga ngo na tindii rherherake ko ngɔ shorhu nerha itser ba ba yika mi irham nerha ba baa ngɔ irham ngɔ dzur ina ha uwanu shapu udzua ku dzowe ner tser ha nga gha rha atau nga tarh uwe rhu ngɔ gha rha atai nga tarh uwe rhu ngo a wani ngɔ dɛɛ ng muta mum ngɔ dii shapa mi ijuɛ duk awu tindi inu ha inu ha nga na deiwa ngɔ nga na ferhuwng atindii akarhe ha ngo zarhu zarha ku kpekpekpeng adzaa ngɔ imorh na atsindi nga rhɛrhɛ rhake yenda ki wheng den inu niyɔ adzoweka a tsindii ka nu nang nnu nerha,